Aah! kule kwekaha na wenzio wakakuelezea matani. Kwekaa na wenzio wasema waseka nao ni watu watana lakini akabwiha na mtu mtuhuwako kusema vibaya we fulani hivi, fulani hivi, fulani wevie. Sasa ukabenda kusikia wee! ithakii yako ukae utulie. Lakini kusemana leo uko utasemwa, kwahiyo mimi nasemwa kweyi.